K'olik xib'al este wu chumo xtikb'an participar o njel tradicional chiw chiwu jun participante aki en tinb'ij wa aki ptinmit sipakapa k'olik, k'olik k'eeb' rtradición por ejemplo este la parte abajo aqui del altiplano del centro y el atiplano wa'chi' k'olik jaay wuuk'pwes aya por aya por san isidro, <hesitation> pueblo viejo. Tres cruces njel porque allá xib'al xib'al este este q'iij i i kiryaa lo ke es ichaaj ixim, knaq' trigo njel are'k'wa'.